Ojo oiko rambueve jokuae tape puku rupiyave <noise> oyekua supereta mbae., aña ani mbaeporou jaema <noise> jaereta oikua <noise> mbae oyapo <hesitation> jare opama oñomo kañikañireta jokoropi <hesitation> oime <noise> oyepii uka jare omano mbati ipuere oyerovayé reta